este giedz xiu ebento xgit minndoꞌ pgiy, minndoꞌ kwnaꞌ yu orna lëꞌ minngol, dzëꞌbga xgit diꞌl xkuꞌn xkuꞌn sia xis minn. Xka xgitzë minn.